Makanan yang sederhana yang lemak nian tu men makan yang biaso bae tu na men uje ku ini kerepek ubi, kerepek ubi kak kan ye bahannye sederhana nian, bahannye tu modah nian toboh nontot e tinggal ubi, cabe, dengan garam. Nah men la dapat itu modah la toboh nak ngelola e, tu tinggal dibuat ditetak- tetak ubi ye kak di yak tadi diiris kan, la la tipis- tipis dem tu dem tu toboh notok samal, dem samal tu ditotok, toboh ini ape nyampor garam kak tadi, dem tu ngangat koli toboh, dem ngangat koli kak tadi, mbek minyak dem mbek minyak goreng goreng <hesitation> goreng ubi ye kak tadi yang la dem diiris- iris toboh goreng dem digoreng tu, tu la diangkat ku dai jangan langsung me pik ini samal e, dem diangkat kan, dem di os dem dimasak itu samal e kak tadi, pai pik ubi e tadi makenye jadi kerepek ubi pedas. Nah kerepek ubi pedas kak lemak nian men men men uje ku ye. Dem tu ade pulek makanan yang modah toboh nak moatnye lemak kan, itu ini namenye kak kemplang jering, kemplang jering kak buatan wong bilek kak sebeno kemplang jering kak, jadi cuman ontok ahai kak memikat ahai. Ye tu jadi makanan yang lemak, nap ye tu cuman dari jering dem tu tepung, dem itu la ontok toboh moat e. Jering kak digiling kan dem digiling tu toboh nyampor dengan tepong tepong la dem di pik ayo dem di pik ayo tu tu la dicampur dengan jering yang dem dikil digiling kak tadi, na men la dem dicampor gale, la ade kan adonan e la ade, dem tu di dibuat gelonongan, nah gelonongan e kak tadi toboh men la jadi gelonongan dem tu dikokos, amen ye la kire- kire la masak, dalemnye la masak, legho e la masak, dem tu dikelegho, dem gelonongan e it dem gelonongan di kelegho tu ditunggu ke dai jangan boro- boro diiris, amen la dem di men la dem di kelegho dem dikereng kan cak due ahai ye tu, dem tu toboh pengeres e ontok jadi keropok, tu la akhirnyo jadi kemplang. Tu la ngape kemplang kemplang jering tu lemak, karne ye bahannyo tu modah nian toboh nontot e, dem tu ye ye modah dibuat pulek dem tu lemak, dem udem toboh ngeres e tadi kak jangan digoreng langsong men nak langsong digoreng ye dak ke jadi dak jadi kemplang, ye bakal jadi pempek, na men la dem di. Eres tepes- tepes kan dijemor dai cak due ahai tige ahai, men ye la kereng nian kire- kire la kereng nian, toboh digoreng pai mulai digoreng, men la dem digoreng la kire- kire ye la la ini la masak toboh pai diangkat men la diangkat, tunggu ke dai jangan ke dai boro- boro makan, men boro- boro makan melepoh bibo, dem toboh nonggo ye kering, dem dengen pai toboh makan.